Ngom kare ge so ronga ena ge sebesi sedaba pang, sebesi ge ngom pake ena ge maha ngom sinanga nayo, sinanga rica se bawang coma tomate la so gahi dabu-dabu, so gahi uge se daba so gahi nyao karing. maha pang ge rasi ngom so pake gahi bira, so pake sau ake, so pake gahi daso ngan, so pake gahi koi ngan coma so pake gahi ngan sou